والله يخوي يعتمد على نوع الرحلة إذا كانت رحلة مغامرة وسوالف وضحك أفضل أروح مع الأصدقاء، لأنهم بيعطوني جو تسلية وما حد يحاسبك، بس إذا كانت رحلت استجمام وراحة مثل القعدة على البحر او في مكان هادي الشريك بيكون الخيار الأفضل لأن تقدر تسترخي وتستمتع بوقت خاص ويكون فيه هدوء أكثر.